k- Ekeeri amaa ewetuyǝ yée ri wǝǝ, eweerɛɛyǝ yɨ kpii yɨ ŋ mɨ toŋ lǝ rɨ leh enimiyǝ la kɨtakǝ ŋ gbe ewetuyǝ, ewetuyǝ yée ri.